Tembiureta opa yaeki sugui i opa yaeki sugui jugui esa jokuraïta yamosariki so yandeyeupe yave ikavi yanderete yaendu erei yau yave jokurai jugui reve amo vaces yande yakuakuaguereta mbaetimako yandereta jatangatu tenonderami jaema ipuereta pisii yandeve.